Te iná chi ujun, niño ndajuatia ujun nda'a nda ejun, ndiñunke ujun he atu'u nuun tenguaña ñeñe echun tetevi luña'a chijun nunde ya'a yengui yende ngun kuve nunde, nunde kave'e vilua iha chi atuu gacho ñi'e ñeje nuni ñejime ujun nuu ujun ñañuñe emmm ngachime ohi ngunu kachii ndomen kachí iha nguenia ñiun uñenda niñe te vilo'o ña'a tete tetinaña achi nguu ngutiun tian, ndujuna ke unu ujun nuia ye ujun vaka tenkue ndeke ve'e.